<hesitation> Fomba hampiomagnana <hesitation> champignons hoe endasina: vorahinao rano alongany izy, satria monkony io mazana re vao hoe elaela, lasa maigna be igny izy de mazana de vorahinao rano, de izy avy vorahinao rano igny a de tetehinao, tetehinao izy na sy tetehinao zaigny tianao paoziny agnanaovanao ananjy, de ataonao <hesitation> afanainao menaka de endasinao, ataonao le efa saosiny efa mifangaro aminanjy izy, de karahan'zany.